प्रगति शब्दके बारेमे सोचत हौ प्रगति कहेक सुधार यनिकि नयाँ उचाइ मे पुगनो हए । प्रगति भौतिक या प्रविधिक विकास इकल्लो नइया समाजिक, संस्कृतिक क्षेत्रमे फिर व्यापक सुधार और उन्नतिको संकेत जासे न्याय, ज्ञान अवसर और सोचको दयरा खोलनको कठिन और अडचन के पार करनो प्रगति हए । प्रगति केवल लक्षय प्राप्त मात्र नइया जासे यात्रा और प्रक्रियामे सुधार के मेटन फिर हए, जा से विचार मे स्तर कार्य क्षमता जिवनके हरेक गुणस्तर सुधार करनो प्रेरित करनो ब्यक्तिके जिवनमे प्रगति करनो सस्तो प्रयाससे परिमाण ल्याय सकत हए । समाजमे प्रगति कहेसक समृद्धि, समान्ता और शान्तको निर्माण करनो हए ।